Ñy isany ampoly na jiro añaty trañoko ato zany jiro koran, eny, vô fak'omaly zao aho nanolo ñy raik'aminy fa nipoaky ka nisoloako zany ka rozy am'izay zany, nisoloakoo, nipoaky ñ'antony nanoloako azy, fa eny ñy isany antrañoko ato.